إيه نحب النباتات صراحة، نحب منظرها لأنها مريحة، لكن ما عندي خبرة كبيرة في الزراعة، نتمنى إنه يكون عندي فكرة عن الزراعة أكتر <hesitation> ويكون لكن هو حاليا عندي شوية نباتات داخلية، لكن الإعتناء فيها عادي بسيط زي أي نباتات يعني.